<hesitation> Kôfa talata ndraiky, tsy de misy raha ten̈a miavaky lôatra fa andro faharoa bôaka izen̈y talata. Avy eo amizay misy fivolan̈ana izen̈y manao asa talata izen̈y fô no tonga anaty jerinakà tsô fô tafan̈ano raha karà zainy. Ia, efa izen̈y.